Bog'ni parvarish qilganda, undagi o'simlikning turlariga qarab, turli xil yondashish zarur. Baʼzi bir o'simliklarga kunda va kun ora suv solib turiladi, baʼzilariga esa o'n kun yoki yigirma kundan suv qarab turishi kerak va ortiqcha shoxlardan olib tashlab tozalab turish kerak bo'ladi.